Toetrandra Nôrvezy zen̈y, man̈ana vanim-potoan̈a efatra koa zen̈y rô an̈atin’ny taon̈o. Avô aminjay zen̈y klimàn-drô an̈y zen̈y araiky manitsinintsy in̈y. Misy ivera amin-drô, misy praintan, misy ete, misy ôtomo. Avô klimàn-drô miôva arakaraka faritra andianan̈ao koa aviô. Misy la neizy misy lera koa, karàha ze.